loobma ni mu romato, asimramo kurma, mu beufo ngnima woro-woro, mu romato, atcottu yicki yiné fé nka dickma. Baté nka bhecfo. Kugna, fundan, mu gnéno ka panghfo. Nebgo-neb nebgo-neb mo panghfo, mu beufo mmigna anmumu m- m- ay- ayeye mu miyi ma dorong, mula yick adimo, aghandi, mo kottu mmigna la alinni. Gniné mmigna ka beufo mula yick aditine, fé fuy nrowmtu. Ala simramo. Nnanguima afu simrane fu dickma de, yala mbiyické agnama si-simrane fu dickma, mo beufo beutna nebgo-neb mo beufo, mo beufo midine nghiwijit midine nghiwijit. Ayeye mo miyickma son, ana afé ansanguimalé ayeye mo miyickma bantalé, mola yick aghunru. Aghuru, yalaa léni, <hesitation> beutna beuru mo beufo, beura agniti, anémine, mola yick a anéyine. Kugna dan mbélé fé. Mu gnéno awockama, <hesitation> mo panghfo, mo beufo mmigna amumu, mu-mu romato nebgo-neb, ngniti ngnima mo beufo ayeye mo miyickma son, mula yick aghandimo, adi, <hesitation> ngnitima mo sim ratifoni mona aléni, aléni mmumu, aleni mo ka panghfo, mbeur furingui roometu. Lobma mu thiinrinfo, ndithi mbanin né roomatoonowu, wo loboma iferingh ngho agnode, agnode lay nféri ngho, roomatuwa kine, <hesitation> isimrati ngho wu kurma; loobe fé tanjiné, yam ma tanjiné, mo koctu fune kuyiima la bufo, <hesitation> ka kuyi ka ghakha. Ma lobeum ma i yeye wu dickoma wu mmickma. Fun na fé nnanguima. Nnanguima mu suckbu muy buyiima, <hesitation> mula beurfo ngnitima, tu nangha beud nghoone mo bufo, mu suckbu muy buyima, mu beufo, ala simramo. Hana gna ndéméne kaama lé, nderi mu tuuni buyima, mbéla mantitimo. Boroma mu beufoni moone ngnitimune, anémine, <hesitation> mula yick atocké ka nnéyine an foye